Raha omby ndreka an, raha omby raha omby, satria aketo ombivavy de mety hoe <hesitation> sy, sy afaka terena i nonony iny tsy afala angalana ronono izy raha ohatra ka olon-kafa malaka ronono aminanjy fa raha ohatra ka anao tompony mety iny izy vao mety,, iny izy vao mety, fa ilay fireketam-po tsy de haiko loatra.